Ma nikonihto axkan neli pues sa tinochtin tikonpiah se keh sen celular tepostli pues ik semotlapowihtok, achtoh pues amo okatkah okachi owih kanah se onyawi wehka seontekipanotih pos amo amo otikittayah kenik tikintlapowiskeh n tochanehkawan. Maski okatkah teléfono, kanah se ompa tovecinoh konpixtok se teléfono, okatkah n casetas, seonmotlapowia ompa iwan yeh koninnawatitiweh tochanehkawan, pos sekonintlapowis kanah ipan se hora. Tos owalayah pues techon- techonchiakiwih sekonintlapowia, iwan este seontlaxtlawa se kechkitzin, pero keh axkan okachi amo owih porque tinochtin tikimpiah n celulares iwan maski neli ich n tocomunidades seki kanah amo onkah señal, pero axkan casi nowian onkah internet, pues sekonompixtok ompa señal de internet sa ompa seonmotlapowia, sekonmotitlanilia se mensaje ipan whatsapp iwan ompa se motlapowihtok, <hesitation> a- axkan pos asta video sekonchiwa se llamada pos seonmotta, seonmotta mas ke wehka seki nekan miakeh onyawih estados unidos tekipanotiwih, pues sa ipan ipan celular onmotlapowiah iwan insiwawan. iwan inkonewan pos koninmitokeh ipan video, achoh n pos amo okualtia sekichiwas, porque patio okatka n telefono iwan amo keh okatka señal, axkan pos nowian onkah. Oksekan kanah comunidades pos ya konpiah señal, sa konintlaliliah in- in saldo pos ya motlapowiah. Pero oksekan amo onkah señal pero seuro onkah internet pos motlapowihtokeh, <hesitation> yowehka pos amo ihkon okatka porque es- neh nikilnamiki onikpiaya se noamigo yeh o- owia estados unidos otekipanoto pos wehkawitl amo osekimatia kox kox oahsito, kox tekipanohtok, kox kuali kahki, e- yeh asta satepa oksemi owalah okse xiwitl pos otetlahpaloko kihtowa yayoniwalah, onimechontlahpaloko, kanah inin horas diciembre owitza, otechontlahpaloko, otechonkowiliaya se tzopeliktzin tienda, iwan niman oksemi oyahki kanah ipan enero <noise> oksemi oyahki kihtowa, oksemi manontekipanoti okse ratoh, oksemi nonwitz, pero pues xikitiekan asta axkan amo sekimati neli kan ik oyahki porque pos ayekmo omokopato, ayekmo keman otechontlapowih, axkan maske katteh teléfonos, celulares, amo keman ose- osekimah kan o- pos kan oyahki to- to- toyoliknitzin, imamantzin omoyolkokowaya ppus pobrecita san ontlahtlaniaya, pos o- asta omosotlah ihkon wehkawitl tontlahtlanki se ome eyi xiwitl, pues neli ayekmo keman otikmatkeh tlen omochih toyoliknitzin, pus semoyehyekowa pues maske seonmoyolkokowa pues seguro omomikilihtiek kanah seki opanowayah itech atl kihtowa pos ompa o- ompa- este oapolakiah, pos ompa omomikiliayah, omeltzimayah, pues kinwika n weyatl, okseki kihtowah san nehnemih, ompa nekan tlalkawalpan nehnemi pos seki ompa momikiliah igual, amo kixikowah nehnemi ipan ipan sesek o seki kihtowah pos tlatotonia chikawak, ompa momikiliah porque amo kixikowah, <hesitation> seki okseki pos kihtowa noihki ompa kateh tlen amo- amo kuali nekan tlachtekih, pues koninmiktiah, porque seki kihtowah xamo kiwikah tomintzin, pos ompa koninkitzkiah koninmiktiah, kinkuiliah nochi tlen kiwikah, pues amo sekimati asta axan kan o- pues kan omokawato toknitzin, nionsikiera n itlakayotzin amo keman otikselihkeh keh para ma tikihtokan tik- tiktookaskeh, nikan tocomunidad ich panteón, pues amo ka- amo keman, tonses asta axkan amo sekimati, pues ihkon owih okatka, axan ayekmo porque pues ya tikonpiah se celular ich timotlapowiah, sekimatok tla keh ya tofamiliar yoahsito ompa wehka pos techonnawatiah kihtowa yonahsito nikpi trabajo, ya nitekipanohtok, pos sa techontlapowihtok, aha. Este nikihtowa pos axan okachi owih yetos tla keh amo sekonpias se celular porque pues ya nowian onkah señal, este, internet, pus tla keh amo sekonpias keh semoxixikowa, sekihtowa axka nes keh amo onkah señal, pus semoxixikowa ome hor- ome eyi hora amo onkah señal, ya se moxixikowa porque sekineki sekonmatos kox ikah otechontlahkuililih se mensaje, se llamada, este, pos amo sekixikowa, neli amo sekixikowa sekonpias, se- amo sekonpias señal kanah ome eyi hora, kachi peor tla keh amo sekonpias señal kanah se tonal pus se asta semomawtia, amo sekimati tlen tlapanotok oksekan, keh asta keh semoxixikowa, amo sekonxikohtoh ihkon se yetos sin seal, entonces keh amo nikita axkan keh okachi owih amo sekipias inon tepostli, pero antes pues amo ihkon okatka, maski amo okatka n amo okatkan celulares o amo onkatka n señal, pues tehwan kualli osekatka, mach semoxixikowa, sekimatok sekipia miak este trabajito, sekonpia este oksekan tlen sekon- okseki tlen sekonchiwas pues amo sekonyehyekohtok kox ikah techontlapowis ich teléfono, pero axkan amo, axkan pues tinochtin maske asta tlen chokotzitzintih konkitzkihtkeh se n celular ompa koninmitokeh kanah videos, ompa mawiltihtokeh kintlaliliah n juegos pues kinpahtihtok este kinpaktia, seki asta pues neh nikitowa amo kualli kin- kinchiwilia porque pues inpapawan kinkowiliah se n celular sa- san ompa mawiltihtokeh ayekmo kinekih kanah tekipanoskeh tlapalewiskeh, tla keh yawih escuela ayekmo kinpaktia pues momachtiskeh, amokinpaktia kichiwaskeh intarea pues okachi kinpaktia ipan celular ompa yetoskeh, ome eyi hora ompa katteh, iwan tla keh temaman pos moxixikowa n chokomeh san wieroh kichiwah o mawiltiah, pos mejor ompa kin kinkawiliah ma yetokan ipan incelulares pero pues nikihtowa amo kualli, aha, amo kuali porque pues amo kuali sekinchiwili n tokonewan, antes omawilatiayah yawih kuawyoh mawilitiah este ompa motlalohtokeh, mitonihtokeh, pues asta kualtzin keh sohsotlawih, yowak pues kualtzin kochih pero, axkan nes ke nion amo kinekih nion kochiskeh, <hesitation> seki kochih asta kanah tlahkoyowal una de la mañana yakin onkochih, mostlapan os ayekmo kinekih mewaskeh para yaskeh escuela porque pus kihtowah kochisnekih, inon porque pues kontlatokeh incelular asta tlahkoyowak, pues amo kuali kochi, <hesitation> iwan okseki n chokomeh pues este kimawisowah kanah se pelicula, se video, pues igual asta tlahkoyowak, o inmiamigos inwan motlapowihtokeh ihkon asta ya tlahkah, n yowak pues, ayakmo, ayekmo kinekih este yetoskeh pues sekihtowa responsables, pero antes amo ihkon okatka, aha, antes amo ihkon okatka, okse tlamantli ik o- pus- o- se- oset- osekatka este pero pos axan yomopatlak tiempo.